حەز کەرێنێ وەختم بیەیا کوچێڤ وەرزشم کەرذەیا یا فرەتەر وەرزشم کەرذەیا مەسەلەن ئەگەر تاڤەیام ڤێرەگانەی دمەو کاری یا دەروو سەحات چوار و پەنجی ئاڤەختە ئەگەر وەختم بیەیا چوون ئاڤختە ساڵۆنێ وەرزشێێ خەڵوەت تەرێنێ تاڤەیام بلوو کوچێڤ وەرزش کەروو ئەگەر تاڤەیام ئاخروو حەفتەی کوچێڤ بلوو بڕەموو یا یاگێڤە بیەیانێ کە هەڤا کوچێڤ وەشتەر بیەیا تاڤەیام بلوو بڕەموو هەڵبەت ئی یاگێچە کە من هەنا هەر هەڤا وەشا هەڤا هەری بۆ مەخلۆق هەر ملا مرەما. وەلی ئێت منیچ کوچێڤ تەمەڵی کەروو عەز کەرێنێ کەمتەر تەممەڵ بیەیانێ تاڤەیام بلوو بڕەموو